Bẹn ku enili le kw frayi durais a ohumọte ole nẹhe bọta olọnọ oya, ene o- o- olọnu oya memlodeyi kayi eyilo niba nya aoda gwa koyi eyto niwa nya, dwaanọtu ole bọte olọnọ nechẹ ye kum nge yoyin bẹn ka u ehọ lekọ odogma <hesitation> aọdeyi kaye eybo neyi gwa nibu nya bọt iye kunu olọno̱ odo kula neyi olọno̱ hula. So age mije olam ma so oge ya lẹa oma num ge yam ma ama olohi ogwa lo̱lo̱hi.